اللغة الأجنبية اللي أتمنى أكون بتكلمها هي اللغة الإسبانية ودا لأن انتشارها علي مدي واسع فهي واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في العالم، وبتفتح أبواب للتواصل مع ناس من ثقافات مختلفة، وغير كدا ان انا بحب الثقافة الإسبانية، من موسيقى ورقصات زي الفلامنكو، للأفلام والأدب. وتكلم اللغة الأسبانيه هيساعدني أستمتع بكل ده بشكل أعمق.